Мо дар хонаамон дастгоҳи қахвапазӣ надорем. Дастгоҳи қаҳвапазӣ барои тайёр кардани қаҳваи хуштамъ ва тез истифода мешавад. Он қаҳваро бо усули махсус омода мекунад ва таъми аслӣ медиҳад. Бо ёрии дастгоҳи қаҳвапазӣ мо метавонем субҳи худро бо қаҳваи болаззат оғоз кунем.